د ویښتانو خریل البته زموږه کلي کې عام دي، <hesitation> خصوصاً هغه کسان چې سپین ږیري دی او نه شي کولی اکثره وخت ښه ساتنه ترینه وکی؛ نو معمولاً هغوی خپل ویښتان خريي او یا یې تراش کیی او زما په نظر دا بهتر دي.